Banyak manfaat nyo piso cukur tu, pertamo kalau missal nyo kito cowok maupun cewek misal nyo kito mau cukur kumis, mau cukur jenggot <hesitation> pasti lah pake pisau cukur, kareno pisau cukur tu di desain bentuk nyo memang kecik untuk hal-hal kek gitu, misal nyo kito mau cukur jenggot yo kan, dak mungkin, kito pake piso dapur nak cukur nyo kan, dak mungkin gunting, gedang dak bakal bersih, nah mako nyo fugsi nyo apo cukur apo gunting jenggot tu piso jenggot tu <noise> yo macam tu yo untuk itu kareno supayo kito bersihin lebih halus, lebih bersih kelihatan yo kan, kalo kito pake piso dapur yo dak mungkin yo kan besak nian, yo itu tu do desain nyo tu memang untuk hal-hal yang kecik tu contoh nyo kan untuk cukur rambut kan nah itu kan pakek lah piso yang kecik macam tadi tu untuk potong di bagian-bagian yang memang apo yang memang butuh piso yang macam tu, gitu.